Nȧȧŋ nìì lɛ naŋ sìe, kòòìm jè gbiŋ, mìŋ naŋ nɔŋ gè maŋ màì mìŋ naŋ tìè mìŋ naŋ hnè, because nɛ̀ŋje fè gbooì. Mìŋ jɛ̀ɛ̀ jùò ke bɔ, mìŋ naŋ jɛ̀ɛ̀ nyùnò ke bɔ, mìŋ naŋ kɔ̀ mìŋ naŋ dènè e sieɛ̀, yèè mìŋ naŋ nyùnò ke bɔ miɛ̀ŋ yèè maŋ kɔ̀ maŋ dènè wo kɛì yèè maŋ sìè kpɔ̀ɔ̀maŋ sùà, yèè maŋ nyùnò ke bɔɛ̀ mìŋ naŋ jè yèè maŋ diè tɛ̀ɛ̀ kaiŋ, kiŋ maŋ nàaŋ jàwè diɛŋ.